Siempri teniá yo ena mi cabeça la idea del amol románticu que mos án aprendíu por mé delas penículas de Hollywood o de Disney, possimenti, Lo qu'ai enos añus primerus de qualisquiá avenencia, peru col tiempu descubris que l'amol no es essu, o no liquiamenti essu... pa mí l'amol es un atillu verdaeru con otra pressona en andaris destintus, dendi los valoris i la visual que tienis ena vida o en un pranu enteletual, hata cosinas más chicas comu un lenguagi común, una compriciá, unus geitus que muestran el cariñu essi, i essi cudiau i essi compromissu.